'Ngo si min lapicero min baj sisi chruhua 'ngo tubo lí chachij nun a'ngo lí si ba tubo lí si ba nakaj, ni chruhua lí ta min man tinta ni abi chaj kwenta riñan karun' 'ngo ñanj kwenta kato' kache' riñan sisi ba si karun' ro', ni ni'ñan lí ta lapi ta lapisero ta bé min aráj sun sin' mán skwela nej, si ba 'ngo sun' 'ngo sí nikaj sun ni bé ta 'na' 'nuj riñan sij, ni'ñan 'ngo si ba nakaj lí min si ba tubo lí min ni riki tubo lí taj nun a'ngo lí si ba nakaj lí, ni riki lí ta man tinta ni ta chaa nnún 'ngo kaka' lí kwenta ka'be kurununj riñan ñanj, bé ta ba 'ngo lápi ni'ñan kwenta karun' ni'ñan kwenta kató' man kache' ni 'na''ngo tapa lí chaaj kwenta narun' ni kwenta si kañan tinta ta, ni si ka'ninj si-kún' ki'hia nej nej si kurununj to chej kamin kurununj nej, niñanj rruhua si bé min aránj sin' mán skwela nej sin' 'ngo ngwii sí nikaj sun nej, to chej maan niñan niñan kwenta karun' si-chukwi' nej ni'ñanj kwenta kuto' 'ngo numero nej niñan lapi ta.